Bueno ada'aña ja ku comida ja xuui'ini maana ja ku ja la barbacoa ja tradición ja ku ku ñuundo jiaa ada'aña daava'a ja xeendo ja kuee in viko naakoó te daava'ana ada'aña ndii familiana niidaakuaña'a pa'ana niidaakuaña'a tee xi'inina ja ka'anina ku ta ti vili chivo xi'inina jiaa xi'ininaxi tee yiina o ta da'ana te chuuchinyi inxi te horre ja kuaa te men esposona jiaa xiinu'u nuuñu'u horno xi'iniu jiaa te daakaayuyi ja ta ndiuku te a la una a las dos te ja na horre naakuiinindo ja horre naakee ja naka'axi ta ayiivi te jiaa horre daake'endo jiaa kuiinindo ja kiine'endoxi a las 7 ja kajtaja ayiivi pues a la una o las dos daake'endo ku xiiniundo ja kline'endoxi tiuku a las 7 o las 8 daake'endoxi tiuku ndee a las 6 de la mañana te kiine'exi ndee la 1 de la tarde jiaa kiine'endoxi ja kajka ku ayiivi ja ku familiando a ni viko nakoo o in convivio nakoo ku ve'endo pero jiaa ku ja yuui'ini ada'aña ta'a ta sangrexi niiñixi jiaa daava'ana tiuku ja daa ke'endo xiitniu jiaa te jiaa yuui'ina ada'aña te jiaa ku comida favorito ada'aña.